yauwa daman nida yare yare daman ta yaren mu mu ne ngamawa ne to daman yare mu galan ko te sa bok ki tin chamma iyaye mu zuni ngama to mu galan ko yaren mu kada bo i bu dole kuma mu gab yare mu wan se gadan gadan yare mu som galan ko te sabon ki ko milla mu le anko zuni wom chute su bu Ngamon cin chusen su yaren mu saki mu shushen su ngaman shi mu shushen sungaman shi zuni fa ke se na dalan ko zuni eh ngaman chi eh we Ngamo ke we yaren no sa bok ka mu shi mu an dalan ko yaren Ngamo mu dalan ko te san ki a a offi bu sa bok mu ɗei ki millan ma a mente ke ngaman ci sabo ki milla mu a menten ki ngaman ci yadda muni ke hin ɗan ko ka iyaye mu ke shuta mu ke shuta mu ngaman chi mu ken chutan millamu a men te ngaman chi inin ni dano mene ti ngaman chi to milla mu banan ko bu to amfani to lashim amma ne milla mu benen te ngaman ci mu nan bonen ko ti chu tan su bu kanan iko bu amma mu nan milla mu ke gi ta shi ngaman ci dolan ku tiya a ina yaren ngaman ci su a munima Ngamo to amma we yare mu a ina yaren su ka zab su Ngamo sabok ka yaren mu ka da bo i bu se na dalan ko yaren mu kenan yare mu kada bo i bu ta yare da tin chan ngo be'i mu nzuni ma shute mu yare dole yare mu wanse dole mu shute ngamanci ki milla mu milla mu ke barte ngamanci anan mu munoti ngamanci tu Ngamo a ana bo ngaman su to sabo kaa'a mu dolonko yaren mu kada bo'i bu ɗoi ki ngamanci ke barte ngamanci kada yaremu nzuni ke milla mu na ƴanko munoti ngamanci a shutak lani ke a woi yaren iyayen mu ke ngamanci to muni ke mu Ngamo waisi ƴa kaza mu Ngamo to woi bo woi bo ƴa a ishemu muni mu ngamawa yare mu ke ƴanko ki soma basa ki'i ki millan ko millanko ke monoti yare Ngamo na monoti bo Ngamo kuma na gomanko ki zabsu Ngamo a ishe Ngamon su to mu kolshe zaini bo Ngamo kada bo'i bu yaret ko ka bo'i bu sabo kaa'a mu dolonko yaren mu ke kada bo'i bu milla mu bante dikke mu ke bante kada boiti yare Ngamo Ngamo dai a bo'i bu amma na kaso yare mu Ngamo ta bo'ito an Ngamo bu ai gon bu amma mu dolonko yare Ngamo bo'i bu milla mu bante monde mu bante kauso na a ɗeino wai gininni milla mu man bu ko manko yo banko man bu to iko bu amma na mu shutan su to muni ke mu kola zoi yaren mu ko na andi zau bu ma yare ngamanci bo'i bu milla mu yo yare baranti ngamanci sabo kaa'a

to ndano shuta nok ti bo Ngamo kuma bo Ngamo mu montakko te bu har kauso ma mu ansheti yaren bo Ngamo ko na ka dolke no muni ti mu maimaite ko amsa kaba mu bare kanti bo Ngamo to sabo kaa'a si ne bo Ngamo mo dolonko bo'i bu sine yaren mu milla mu ke mo dolonko shute su mu gam barankoti mo gam baran ko bu amman dai mu dolonko mu shute su bo Ngamo amma mu ko o'ori dai mu shute su bo Ngamo <noise> sabo ki ko na fatan ko tiya ke <noise> a ishe bo Ngamo ki zugon su na goman ko ki zub su a ishe bo Ngamo a mo ngamawa yauwa sabo ka'a mo dolonko yare Ngamo bo'i bu a markate ensu na fatanko marshe ma ko na duko tiya a ishe ƴan su a ina lakɗu bo Ngamon su a ina haɗaku bo Ngamon su to sabo kaa'a bo Ngamo a bo'i bu muni ke yadda mu shutenko nzuni ke mo doloko kada monte bu sabo kaa'a mo doloko bo Ngamo mante bu milla na a ana bo Ngamo ki zugon su na goman ko ki shasu ma a ana bo Ngamo ki zugon su to sobot kaa'a.